Nguji ge chundana ge gu tsithe chjan o ngutsi tsuthje u ngexru la tsindathe ndaxra ndaxra jma thank'e guajillu' thank'e clavo cha ndaxra jinde la ya la bayee chijni thang'e para ndaxra jindi ko nua aro jma jan ndatsinga tha jan ndaxen jan nya thi tse xranga tsujan xra tji jan <noise> nge ñan thunde'e na para nguye ya xena nena ko baya' na tuchina na nena.